जो अन्य संस्कृति साई जुडियता रोचक कुकिंग तकनीक छा वो छा फॉक स्तिरपोंड सूली टेम्पुरा तंदूरी पकने की विधि मॉकिंग फ़र्मन्टेशन कु तरीकु परगाईं